Inche, rituko nkogokera ase enseye mono, na erituko naiboretwe, e naiboretwe omwaka themanini na saba, chitariki isato, omotienyi o saba. Ere nere engaki ki yaikire engaki eyio bontambe nkogokera, nagora eyanga engiya nabeka, narosia endagera engiya abanto baragera, nanyenya embori ase eng'encho ntikonyara nkonyenya ng'ombe, twaragera, twagoka, twanywa chisoda, nagora chikeki twaria, natereriwa amatera amaya, onde ogosiarera amache, onde oko- o mono mono okonyora ekero mono, mono mono okonyora abange bagosiarerwa amache engaki, ye rituko riaye riayikire, barosia chindagera baragera buya, mwaiririata, mwachenga, bono ere nari rituko rigiya pi ase enseye ng'a- ng'anchete mono mono, naki kere omonto enseye, niga aanchete gochengera rituko aiboretwe mono, goetania amatuko onsi, eh.